למשל ס'געשעט אזא זאך, אזא פלוצמדיגע <hesitation> ס'געשעט פלוצלונג א בלעק אויט, אזוי ווי. די לעקטער ארבעט נישט. און די גאנצע שטאט איז איינגעהילט און א שווארצקייט. וויאזוי וואלט איך פרובירט אום צו גיין מיט די כעאס? קודם כל, און מיין אייגענע משפחה וואלט איך געטון אזוי. בארואיגט אלע קינדער קיינער זאל נישט וויינען און זיין אנגעצויגן. כ'וואלט געקויפט אדער גע- אויב איך האב אינדערהיים שטארקע פלעשלייטס און דאס גענוצט. אנגעצונדן ליכט. און גע- געזאגט פאר די קינדער אז מ'גייט דאס מאכן פאר א פרייליכע, רואיגע, אנגענעמענע צייט. מ'וואלט זיך אראפ געזעצט אויפן ערד און אנגעהויבן זינגן, רואיגע ניגונים. און נאכדעם זיי געלייגט שלאפן שיינערהייט. אלעס רואיגערהייט, און שיינערהייט, און פרייליכערהייט. און כ'וואלט געמאכט עסן גרינגערהייט. אן דארפן ניצן די עלעקטריק פארשטייט זיך, ווייל מ'קען נישט. און ס'וואלט געווען א פרייליכע, רואיגע, אנגענעמענע צייט. אנשטאט א נישט גוטע און אנגעצויגענע צייט.